Inchi turkey inchi gudio amine inama ach kubetine arabu arabu tunne inama lila dini islamu fan doo turkey tunne won guda midafete kar dargeti ak orru orenoafaa inama orru oretine nchi jirania safarsisitii won ak anganganoa faa woya faa amine won sagale akii mukaa ak machungaa faa ach midasa barsifit.